الوظيفه اللى انا هكون جيد فيها بلا شك هى وظيفة البرمجه ان انا اشتغل واكون مبرمج لان انا اصلا خريج كلية حاسبات وذكاء اصطناعى القاهره كان انا اتعلمت البرمجه والبرمجه حلوه جدا لانها بتشغل العقل و تخلى دايما الانسان يفكر بطريقه كويسه وان هو يحل اى مشكله قدامه زى البروبلم سولفنج مثلا دى كانت حاجه حلوه اوى و البرمجه جميله اقدر اشتغل فيها كويس